achki, oha, atra, anyi, atno, afin, afuha, afute, afunyi, okpo, okhpo, chki, okhpoeha, khoetra, khpoeanyi, khpoetna, funy, khpoefu, ekhpoeha, ehpoehalachko, khpoeha la ha, khpoeha la tra, khpoeha, anyi khpoeha la tno, khpoeha la fuha, khpoeha la in, khpoeha la fuha, khpoeha ha la fute, khpoeha la funyi, khpoehatra, khpoehatra a chki, khpoeha la, khpoetra la tra, khpoetra la anyi, khpoetra la tno, khpoetra la afin, khpoetra la fuha, khpoetra la fute, khpoetra la funyi, ekhpoenyi khpoenyi la chki, khpoenyi la ha, khpoenyi la tra, khpoenyi la anyi, khpoenyi la tno, khpoenyi la fin, khpoenyi la fuha, khpoenyi la fute, khpoenyi la funyi, exkhpoetno la anyi, khpoetno la atno, khpoetno la fin, khpoetno la fuha, khpoetno la fute, khpoetno la funyi, eklpoefin, ekpoefin la chki, khpoefin la ha, khpoefin la ha, khpoefin la tra, khpoefin la anyi, khpoefin la tno. Khpoefin la fin khpoefin la fuha khpoefin la fute khpoefin la funyi ekhpoefuha ekhpoeha khpoefuha la chki khpoefuha la ha khpoefuha la tra khpoefuha la fungi khpoefuha la anyi khpoefuha la tno khpoefuha la fin khpoefuha la fute fuha khpoefin la khpoefuha la fute khpoefuha la fungi khpoefute khpoefute la chki khpoefute la ha khpoefute la tra khpoefute lanyi khpoefute la tro khpoefute la fin khpoefute la fuha khpoefute la fute khpoefute la funyi khpoefunyi khpoefunyi la chki khpoefunyi la ha khpoefunyi la tra khpoefunyi la nyi khpoefunyi la tro khpoefunyi la fin khpoefunyi la fuha khpoefunyi la fute khpoefunyi la funyi ekhpo endhga chki.